मासु माइ मात्रै प्रोटिन बडी पाइन्छ भन्ड्या हम्रो यो सिद्दान्त चाइ गलत छ । हम साकहारि कुरा खाइबटी ले हमरो सरिर लाइ चाइने प्रोटिन पुरा गर सक्द्औ, तै कि लेखा हम्ले खाने कुरा मा सब भन्दा बडी चना हरु भ​ए, हरियो सागपात भयो, गेडागुडी भया इसा कुरा खाइबटी चाइ हम्रो सरिर लै चाइ प्रोटीन छ भण्दे सुनिस्स्ची गर्सक्दौ ।